طبعًا أفضل طريقة لي إني أبدأ يومي ،هي كالتالي الاستيقاظ مبكرًا قبل الفجر بوقت كافي <hesitation> أشرب <hesitation> شوية ماء <hesitation> أو شوية ميه ، -ت-تمارين بسيطة تمددات ،بعدها الإفطار ،بعدها أخطط لليوم وطبعًا <hesitation> استغرق في الهدوء ،و <hesitation> التأمل يعني.